اول شي لازم نختار الشي النغيد نغلف بينو اذا كان ورق او قماش او نوع من الجرجيت او يعني حسب الشي الي نغيد نغلف بينو وحسب الشكل الهدية اصلاً <hesitation> اكو ناس تغلف على شكل <hesitation> وغداي واكو ناس تقعد تطوي الورق و كثيغ حلو الاثنين حلوين حسب الهدية نفسا